darughal ni do valla goddo a larto yeso ma a laara yeso ma a lara mbandu ma beh mai wawan boh a fauna to'a fauni a wawan a lara yeso ma ha mbandu mai a wawan to'a habban dankwali ko'a wati kare alara ko'a vodi a wawan alara beh mai to kujeji nati gite ma ko ha pellel fere hedi a wawata yi'ugo beh gite ma so a yahan yeso darughal sai a lara a itta